<noise> Raha resaka lasopy ndraina misy karazana ohatra hoe lasopy chinoise, tongotr'omby misy koa lasopy tongotr'omby, de misy koa lasopy tamatavy, misy lasopy be rano, legioma; izany aby si zao alongany hitahitako aketo, de misy koa <noise> van-tan de misy koa silamangany, io zany tegna atoan'olona am'sisisisiny akegny.